Nonushta uchun albatta shirinlikni afzal ko'raman. Chunki bu kun davomida insonni tetik o'zini tetik yurishiga yordam baradi. Chunki shirinlikni kaloriyasi ko'proq bo'ladi hamda yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi.